Shinkafa lan ʒa ah ah ʒamaniye sal damdiya ko da ʒamani ɗin ko da gargajiyanmu ma mun ce ʒamani amma sa snab yayining ɗafa shankafa wa morori dafa morori awin ginang nda shankfa, dafa maroriye snayinige nda dafa mbikalayinye, nda gwaʒshama yininge, nɗa wirake, nda warna, nda ghange, nda dghwaʒe, moko, ivido, ina sa sna yayinga na. Glafa mdiyi-nge har amkena kan na nda sna yayingana tinambai ninge galafing amdiya, dama tuking amdiye kanuwa ala skwagha dan uʒshe uʒshi uʒshiya uʒshin ha yinang da skwagha da tabgainang guleng. Amma gwaɗala marorina sala dinkahi tahving <hesitation> guding angluddkwa ya, mboyaya ah windaya mokaya ghinyaye shine dafa sanyayang an glukainge anglukainge sasal dang dakamang shine snaing tana buna sasnabinig irin dafa dughwalhaya ɗafa melhaya sa sininbiya yingu na ɗaf tale sanying. Ɗaf tala na nechiya ndqaghwanai ndilginga gabadaya alahayaya nechaya na pita pita. To yaying yanʒu tinghingas harʒa kduka duniyana skwagh saide dadamang tesna tinuda mdiyala ah ambarka dadamung ɗafa. Tafutinig ɗʒavadʒinig lapiya hibathinaka amba naya hewbo neh pdata mining daka nai, dai kor du ʒshinha bluna kukda vuka hainige vukalgangamsaka udalʒanga nana ahdina chre diɗinga ai toh kwanqeghla da zu vukalfanginsadka puɗulʒanga na da dotskan en entobuʒsinha ɗakanana ko jahatafaka hashinsaka dirmkanama da dʒavataka mdiya wa ai. Nʒuka duniya kdaka nanaw, amma taghvala tan ɗafa ta ʒutaka binkan lapiya gha agha kana hmabinig jeb da mtakwo na ɗama vile, dida fite ama tuhur tahan ɗafganaka maghaga ai hadina mogakanwai sai abund vulaga dadamungah. Vulanavula dadamungagha shikana nech nam amma sai hankal. En fafal hankal dadamange da da ghalthu tinahana gwa tsatskwal arle dadamang nda ngudug tala nda hankal tala dadamange sina tinuda lai lal damdiya amma dadamange da klagipla guleng amdiya kuma amʒa dadamang gashifa mu ʒshinhayinige nda yibayinige vaghana sakuna kana an din dadamange sabgkune duk uniya da snamawata amma sabdamogo snatagwadund kume gu da mog inashid taghminige dadamangange da kigata tobamawa na kune amma en damʒuka duniya, dan mbakaghiva duniya da gula ah toh amawavla dadamung. Dadamunge da vlamawa gashifa. Dadamunge da vlin tal barka tushinha mawa nda zshiha mawa ndala da glthavatalamawa nduh le. Dadamunge da sangadata dat datgwaɗna dama sasa nʒuka duniya harʒa kukɗa kam avral davla dadamung dadamunge sna tana ndʒukamdiyal shine gwadna. In kdakashine dadamung da thadamawata, dadamunge da vidamawa tinunda daʒmawa, dadamunge da kalaf sha fa mawa tambia giwang. Vaghnana churamana dadamung kuma chuhraka vinya lapiya talula nana dadamunge ɗa sangwagh tmda dat shiɗkwaghu cing ma, dadamunge d sangwagha tuzshinha dat shiɗkwa ynana unda da sina nda gunyuka thamnjashma uʒshinha nda unda da vulawata dadamung, inuda da mbakawata dadamung, dadamunge swata nawawa tambadn sra ambarka dadamungya inmdiya mawa. Tunda duniya labla gatkma saimu namawa pdatsmdiya dadamunge da kdatamawa an lapiye amawagala dadamunge shamfamawa da tamtha giwang nda jibahamawo nda kaghune nda iniga tavlawa ton damala unda da magawa nʒuk aʒ gatkma dadamunge da famawata an snukine dadamunge da klamawota an gwaɗabdʒa amawanla dadamun lmalimi, amawalla dadamung mandath nda ɓisime ndu ʒshinna munge da thavatatalna imbua sma hakalaɗa nda thmgaɗa avla la dainging nda maininge hmah nahang amdnuyawa ininge nʒanzning kmada hyuduk guleg. Jebvaya duniya shakafa daghwalha nda melha dakamana mbdughva a lan lapiyir ʒarnarnyane ko da binekche ko givadabdx;a che ko cuch sai dadamung da snata undan sra sanshayakana vurukiya dadamunge da sangaptaya am hulfa mbaining snabyannang gwada tamwarwara gwadha hainang mogul, jirya jir ʒa kwarantal, ha jirwa da kwarontala.